Kam dëgjuar që po shpërngulesh në një qytet të ri... duhet të jetë emocionuese! A e ke vendosur tashmë se ku do të jetosh dhe çfarë do të bësh? Do të më pëlqente të di më shumë, zhvendosja mund të jetë një ndryshim i madh, por edhe një aventurë e pabesueshme.